אלפנ בעד אלמראת קיקום סלאח אלא סטעמלוה בש ינשר אלכרהיה ולה אלכדב כחאל ווידאו מונתשר בקצב אלאת'רה ואלתלאעב. אלפנ ראה נאר קיחלס אללבב או קיחרקוה אלמهم הואא אלניה וכיפאש נסטעמלוה לאש ניקונו וודחין מע אנפסנא ואלמוג'תמע.